Idula ne Edo agwa bah owere agwabah keba megu agnuba ni agwa ke ideh bula-otu odoweh ogamasi chineke ayi mah nu-iwai shi ayi biara-ah but ni agwa <hesitation> ele edu <hesitation> yoruba because bah na karni nwore bsh oba bah otu nbom yoruba badum nbadum bakpapu bah gweru odiche nzikoeh bh iku-onu-bah ni ikwu-onu ele yoruba busaga otu but ahaba nye ede zila ahua ude nye-yoruba nsh aza-ah Ade but tyishile nti-Ali nyah bu ade ade diehana nu ahaba ichehidah <hesitation> vusa but mozunu nhaka yabu musa but nu oba otu-oda ham but eleriya be gweru otu ehikwasi na akah kah nmeohuru abe mesiham And iboma ogbor komi-hah nhuna zegu boh okwoi inoje nonu nhe kara waturo-o obakumijia sun kewe oburu nwaka motor bah mujia kah nhijornonu nenu gbeke ham amikarikwo oboh na alibah and beh <hesitation> mboh wagbaga na kah igore ayigbada ishishi bah badaha lshishi emag nwuruham like nbara abanu okrika keh bah kpowu ike nu ham kari hah nyahena water ndi ɛdo zi